Nako wutu manege biasa ngoji to to maidu manege sekitar empat sampe lima jam, lo duru sesuai de dokter manga o kia manga ketentuan aturan manege tidur yang paling i ofi manege sekitar delapan jam tapi sering tak tio, jadi kadang nako aktivitas i ngoe manege to maidu sampe tokio tokioloko mmanege sekitar tiga ampat jam lima jam nako lapan jam manege <hesitation> nako wa aji kegiatan meiya biasa to maidu sampe lapan jam.